gaan chokedii gaan gadd ufjebisii anaan yedeen gaan ilamaanit gad ufjebisaa naam gan ilamani kaab jabaa ijolea aminen woan isaanen ijetee midafetaa duub naam akanan kuun nam jaba hamaa naam akana itatii fedaa, gan kuun gancholee hamaa malsun hinjaree woan issa kulii hinmidafeta akk diraa ijetee midafeta.